<hesitation> Kuba bangamba ngende mukazinga kali airungo, nakugenzere nakugenzere na katimba okukwata ebyenyangya, nakugenzere nenfuka. Then ngendaho nembibo habwokuba obwire ndamara okwo njakuba nenetaga kulya kandi ebintu ebyo nenso nensobora kubikozesa bimpe ekyo'kulya. <hesitation>